Ah taka choko nda kua'a yuku á, ñuu nda'vi ya a, te ye naá kuu lo nda kaai itu, nda kaai taka nda'a yuku, nda kaai nuni, lujua nda iyoi, nda kuijloi, <hesitation> te nda tatuui kue'e, kue'e nda kuijloi, te lujua ore ñatu te kikuitai kajai, lujua ni kuu, lujua nda kajla, lujua nda ituu taka cho-choko ye kua'ai yuku ya á.